Wara waliku <hesitation> ma wati di dihi ade di eda nontap di eda, di deni lao aja wati dihi adem, hewan hewan re. <hesitation> samariki, samrikika eda deka wantuku kaco'o <laughs> adeku di eda, siaka na losa aka hidi hidi bune ausi ngaran, bune mpa'a kai dar, pajamba ede doho reni, bune sisa alo kai pingga, ta kontu kontu hidi ma benca benca ede, porona sampu lah, eda samriki wati dihi adeku, au walipu ngemo dekan loasi pica lalo ede samariki. Wau ede samariki, ica kain samariki, labo wara anu meti, metika dahu spoda kainani edasi metika erai buneya, wati poda caruna wausi pae ma medika irao <hesitation> meti. De wara matoi wali, ake hidi maru kaim, na sampusi di maru kaim, watisi iomu lete difa dohore, wara kangeto kangento ka na kakadi ku sarumbu. Kangento, meti, samariki. Labo warani, ma malain dihi ade, maja kai warasi ede, hudu, hudu, maja adeke warasi hudu aka tota dohom. Nah mantau hudure mboto siwe sepoda kain, siwe ma honggo naru naru. Hudu, samariki, kangento, meti, labo kako, kako kako kadi, kako kadi, kako kadiren mbotona mabun dari fu'u haju dohoren, pala wati dihi kai adeku edas kako lao samariki doho ede. Au wali ya ma wati dihi adeku eda. Nuntu lain tiwara lain wati dihi adek, dahu wali, dahu di eda sawa ni, sawa paling, edasi sawa ma manaeke ma toike, tidihi adem, dahu labo buneya, kodi adeku di eda sawa. Lindu <laughs> lindu ha lindu ka caru di ngaha, pala wunga dieda dekare kodi seramba seramba dohore, lindu.